Mënko mimeemí ací bëbamb baloŋ kajábul bëkabaserá wala bëbak, bëkoonkar, bëfito, bësak, bëkajú, bëláara, bëţëli, bëyat, bëmankuŋ, bëseent, bëlofan, bëwáayar, bëlaj, bëŋáaŋ, bëntíin, bëyíin, bëlaj, bëcám, bëtamb mëënţamaŋ ací bëlíing dí mënko.